Irki digda meni sudailin, sudanin, maserin, qatarin, baharainin, imaratilin, turkialin, italialin, fransalin, amrikalin, arjantinin, <hesitation> jozur algamarin, kenialin, athiopialin, libialin, yoghandalin, tenzanialin, nigirialin, digda meni.